Jeñomaiko yande ñamaeta tenonde jare yande kirei yaiko va yande kirei yayapova jokua re ko ñamaeta yandeve, opaete ko yayapota jaeko sacrificio esfuerzo jare opaete jokua reta yande puere vaera ñavae supe.